ناريو انا باش نضيع مفتاحي ولا التليفون تاعي راني باش نصير يتوضر لي المفتاح. المفتاح عادي يعني تنجم ديرلو تاعو ولا هاكا شي حاجة اما تيليفون راه اذا راح لك راه راه ماشي ت يعني اموراتك الخاصة وهاكا والخدمة واي حاجة راهي تروح لك معناها